انڈیا کی ہسٹری بولے تو، ہمارا ہندوستان کا اتہاس یہ کیا تھا بولے تو پہلے ہم بہت امیراں بالکل تھے، ایسا بولتے۔ ہمارے پاس سونا چاندی، سب برابر تھا۔ بعد میں کیا کرے سو، باہر کے برٹش راج، پھر اس کے بعد میں پرتگالی لوگ آئے تو جی آ کے سب لوٹ لے کے گئے، دیکھو۔ اور وہ بھی کائیں کوں بولے تو، ہمارے جاتیاں کے جھگڑے میں ہمارے مسلمان ہندو کو نہیں پسند کرتے، ہندو مسلمان کو نہیں پسند کرتے۔ اس کا جو باہر کے لوگاں ہیں فائدہ اٹھا لیے، فائدہ اٹھا لے کو ہمارے دونوں میں پھوٹ ڈال دیے۔ اس لئے بولکو ہمارا پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھا، سب ساتھ میں بھائی بھائی بولکو رہتے تھے۔ اس کے بعد میں انہوں پھوٹ ڈال دیے، انوں الگ ہو گئے، ہم الگ ہو گئے، دونوں الگ الگ ہے۔ اور پھر سے ابھی کیا ہے بولے تو ان کو بھگا دیا، ہم باہر کے لوگاں کوں لڑ لے کو۔ ابھی باہر گاؤں میں جا کے کام کرنے لگے۔ تو یہ ہمارا اتہاس بولکو ہے، لڑ لینے کا، یہ کرنے کا، وہ چھوے سوہے، پورا پورا۔